Kalau untuk mamasok esa sona ini au harus pastikan au tao malole boma au harus pastikan apakah ini au tao dedeak ndia malole do ta.